איך וואלט מיך באמת אנטשולדיגט און געזאגט אז כ'האב באמת, באמת נישט געמיינט צו צוברעכן. כ'וואלט געזאגט אז איך- איך קען עס צאמנעמען און- און אפילו צאלן א נייע און צו מאכן זיכער אז זי האט נישט נאכדעם קיין קאסטן פון מיין טעות.